الشهر المفضل طبعاً ديسمبر، ديسمبر ليالي ديسمبر الباردة الأجواء الشتوية بترجع ليه بكون كلها أفراح وكلها مناسبات، وأعياد ميلاد ونحب <hesitation> شهر ديسمبر هلبة.